Je' han je'tii chi nipaat qaloq' jee' je' junaj pach reh xamaana wul xamaana ke tahqa' qaloq' pero cuando nqaloq' wul pach ken nkasach juntz'ep mas reh cien quetzal ru'uum je'tii nqaloq' reh nitaat reh nituut reh ninooya laa' nqasach